Itsai tereka ndii, utenge isufuria ijamakasi wisuke isufuria, uvike amakasi, <noise> witsa uvika uvi- ukubihila, utamu baada jadafi ikidatu, au ihano, jiva jejeuve, apyajejeuwe, wisopa amajani akasyai, wauvike umdarasini, au umchaichai, au ihiliki, au i- sisyoni sila uwesa uvihe, ili uku- pendesetsya jive nunu. Une amalapo si- jina jevule, uvike isukari, apiuvikire isukari kujela jepya pyajipie, uwesa usuje, uvika mutsupa baada jiapo wesa utuli ikikombe kwajija, jakunywa, apyounyue, wesa unywele itsai itsai namandasi, wesa unywe itsyai nuhate, wesa unywe ichai nam- nimwoko, <noise> wesa unywe ichai labda neh- nuwari, <noise> uwesa unye ichai nuhate, <noise> wesautsi unywe itsyai nibakia, <noise> wesa unywe unywe ischai ni- ning'ande, sioni isyo sitafunio kwahiyo ichai sinya jinya sitafunio syouwesa unywe ichai jijene jiene. Winywe ischai jejene jilijunakuva. Pyakulimu, syai ijingi isaje valete isi- isiungo sipya, wesa utenge itsyai, uvika amajani akahawa, nakene majani mapya, vatuletie haya unanu ukweu vinginevyo uwesa uvihe, uvikili amajani akapalatsisi, au uese uvike amajani akawa- akalimau, uwesa uvike amajani aka- itangawizi akatangawizi itangwisi jijene. Afu uwese uvike amajani tschai bora, nakene majani, uvika ukwitse uwese uvike, ihinu kikyoni kila kiwesa kibadilise ida- isirangi jamakasi jive tschai. Koo isyo tuswe syene syoisi sipendesise itschai juvutie kama mdarasini, mchaichai isyo syoni, silungusya tsyai pamoja kinave namajani.